ارے میاں، پلین اڑانے کا سین ایک دم مست ہے سمجھ لو۔ جب پلین کا انجن فل پاور دیتا، وہ ہوا کو پچھے زور سے دھکیلتا۔ اب فزکس کا فنڈا بولتا: جب ہوا پچھے جاتی تو پلین آگے پُش ہوتا۔ اب وِنگز کا اصلی کمال سنو۔ ونگز کا شیپ ایسا رہتا کہ اوپر سے ہوا فاسٹ جاتی اور نیچے سے تھوڑا سلو۔ اس وجہ سے پریشر اوپر کم رہتا اور نیچے زیادہ رہتا۔ تو وِنگز کو اوپر لفٹ ملتا، یہی لفٹ پاور پلین کو ہوا میں اٹھاتا۔ پھر ٹیل اور کنٹرول سسٹم ہوتے جو پلین کو لیفٹ رائٹ، اوپر نیچے کرتے۔ پائلٹ مست سٹیئرنگ کرکے سیف رکھتا۔ اور جیٹ انجن یا پروپیلرز لگاتار ہوا پھینکتے رہتے پچھے کی طرف، جس سے پلین کو سپیڈ ملتی تاکہ لفٹ بنا رہے اور پلین ہوا میں اڑتا رہتا۔ ایزی لینگویج میں بولے تو دیکھو، ایرپلین ہوا کو اپنا دوست بنا کے <hesitation> اوپر اٹھتا، انجن آگے چلتا، ونگز <hesitation> لفٹ دیتے، اور پائلٹ سٹیئرنگ سنبھالتا۔ اس لئے بڑے بڑے لوہے کے پلین بھی آسمان میں پر کے جیسا اڑتے رہتے، سمجھے۔